Jadi kalo cuaca indonesia kan dulu bermusim ya karena kita di indonesia ini cuma ada dua musim panas dan hujan gitu doang kan dulu lagi pengalaman yang pahit nih kalau diceritain dulu tahun dua ribu dua tanggal dua bulan dua tuh inget banget waktu itu <hesitation> apa sih namanya lagi pas penghujan ya musim hujan tuh pas di februari itu memang kan biasa tuh per lima tahun pasti jakarta kena banjir ya kan nah kalau itu memang di luar dari prediksi kita untuk <hesitation> biasalah biasa banjir gitu kan jadi istilahnye menanggapinya biasa gitu ya memang perlu lima tahun kita banjir gitu kan tapi menanggapinya dengan biasa gitu tidak tidak istilahnye enggak harus yang bagiannye paling tuh yang di atas-atas yang di bawah naikin ke atas misalnye gitu pakaian-pakaian ini ambal-ambal bawah naikin ke atas kayak gitu kan biasanye nanggepinnye ini seperti itu karena memang <hesitation> setiap per lima tahun kita sudah dapat <hesitation> sudah tahu bakalan kena banjir gitu kan di daerah <hesitation> nenek tuh nah tiba kemarin waktu dua ribu dua itu memang di luar dari prediksi kita karena kita biasa-biasa aja tiba-tiba tanggul dekat kali di rumah tuh jebol dengan hujan yang begitu lebat terus air dari puncak juga katanye dibuka dari katulampa ya habislah udah kita terendam semua itu kalau ingat ke situ ya sedih juga sih. Sampe rumah itu yang namanye rumah di tingkat jakarta mana ada sih rumahnya nggak ditingkat pastikan di tingkat semua kalau jakarta kan itu ketutup asli dengan air itu jadi kalau apa kalau istilahnya musim itu ya gimana <hesitation> kadang kita mau menyalahkan orang juga ya enggak bisa memang kan alam ya allah yang punya gitu jadi alam memang itu alam tapi campur tangan kita juga ada sih sebenarnya kadang-kadang buang sampah sembarangan kan cem cemcem ke kali ya kan itu juga bisa menyebabkan hujan gede jadi banjir kalo musim panas rawan nya kalau daerah sana nah itu dengan kebakaran karena apa rumah di sana ada yang dempet dempet, dempet banget kayak orang pacaran dempet mulu gitu ya nah itu rawan kebakaran kalau misalnye musim panas.